اخير اكون عايش في الجزيرة بدل اكون عايش مع عدو، عدو ده ما سمح، يعني الجزيرة سمحة، بتشوف الجزيرة، تصيد السمك، تركب المركب تطلع بيها و تدخلي بيها على راحتك، ممكن تعمل ليكي <hesitation> جنينة جواها تزرع ليكي زراعة تشوف تتفرج بيها يومك كلو، تكون الجزيرة- احسن من العدو يعني.